Eeh etsiendi nda bafya la bana bafu abakho banje na banji sana, nekhuli mukenya muno lakini buli mundu amenyere mmm bwa anyara khumenya ishichira bwa amaisha kho khonyoola shia khoora munda. <hesitation> Eeeh ne njaka ndese mwende ndi mutouuni ya kakamega eeh <hesitation> ekhalabandana muene imu nyasaye niambarakho sindu sititi nenjia we njia khuli nande obaryala obana banja bali mutouuni muno fwesi khabanga mutawni muna khuli nende bali nairobi, khuli bali ndem <hesitation> nende bali mombasa, nandi bali iwanyi iwi sebala lakini bosi nyasaye yakhulinda khuli abalamu. Eeeh bosi khapalananga eee iduush shikhari shichiranga nekhukharabananya yale yale ndio nilauokhubera nende ya khuria. Eslimu yene enyara khuikhara oluono kata mwaka mulala nishiri khuolana nanda obana birwi balala kata bafyala though khuli ninde abanda hubukananya eeeh baado muda mtiti tokhobwangu nakhuhakhana. Tsikira nekhukhuba impakha oluhono khurabula fwesi ne ni omakoso sana khubora fwesi muitala. Soo kumshiphala muno eshindu shiala shiuliwolwakhale khochenga nderananga shiala sahina shiakwa shitinyu shichira maisha kwesi orurekho okhabekho kho nyore khandu khuikhara nenda obandu obala bakho babo tawe. Ni kata kali kario eshihalo shiene khandi singana bw mumanyire shiakwa shindi. Shikhali eshialo shibali sha khaleta. Shialo shia khale shiali shilahi shikila mikunda chialiho nande siokhulia tawe. Abana beba bali nairobi mwesi wa bakhala bakhalabananga buene iyo. Basairanga nyasaye abaekure banyori baekhare bulahi balakhe uhuba munjira imbi imbi tawe khandi kakamega hani nyasaye akhuikula khandi khuikhara munjira lenyekhano kata nali hena fwesi kenyekhanga khuikhae khumanyire fuesi khula bafyara khuli abandu oo mundu malala bi insu ndala ne khunyola bweyangu khuikhalaho ni khuepanga kubukana munjira nenyekhananga. Ndakhachoma nimwekhare murio kata nolanyara khutokha busie tawe nokhupira kata oooh simu noonyola no khuphola nawe kabili kataru nyala khumanya singana wekhare kata khusimu kholienda khumanyire shindwe ndewhare shinyalofwana khandi le fwana nolo bhulai. Banda babelero babere eeh nende bali eldoreti, nende baliiii nairobi, ende bali mombasa, bali kakamega ano, kulinde bali katar eeh nende phosi kataphalapa ndaibirire lakini nyasaye mwene abakhonye abhalakaane abe abhekaphakala rinne mwekhale munjire nyakhandana. Murio muno.